Yaja tei, yayu tei ko ñavae re erei ñamae vaera cine pe ñamae vaera pelicula re erei reikua oyemboepita yepe, jaema se ko jepietea esa ko seve mbaeti esa ko kirai mbate kuape apo reta oiporu reta yamboepi vaera yaike ñamae je jaema oupitia ma se re jae ngara ra nde reme yaiporu rari yaike vaera ñamae